La ohatry ka hoe misafidy hoe tsy mihina mandraigny na atoandro na hariva, gn'hariva angambany satria gne mandraigny igny da voa mifoha igny mosaregny be iaho amin'igny sy mainsy mitady hanigny sinitry, gn'atoandro iny koa zany mba sy hahalava gn'andro izy ame raha koa da sy mainsy mihinagny avao koa amin'igny fa gn'hariva sy manino da mindrano avao iaho amin'igny defa defa mety da mandraigny koa minagny mandraigny koa magnano bebe.